<hesitation> isan'ny fangaro amina <hesitation> nahandro tiako zao ai <hesitation> fôlo, de <hesitation> raha zao ohatra hoe mahandro rô ai, de tagniniako asiavagna menaka, asiavagna sira, asiavagna poivre, asiavagna carry, asiavagna poivron, asiavagna tongolo sy tomaty, de asiavagna potikena, de asiavagna pommes de terre sy carottes.